لوكان جيت نقدر ن- نحضر في تاريخ، نحضر في التاريخ الحرب العالميه الأولى، نحضر في الحرب العالميه الأولى و نك- نكون مور المثال مع حسين الشريف و ن-ننصحو راها الإنجليز ماديرش فيهم لامان و متتعاونش مع لإنجليز أبقى مع الدوله العثمانيه ما أخطيك مالحرب للعالميه متتدخلش فيها، و ننصح ثانيك الدوله العثمانيه متدخلش أصلا الحرب العالميه الأولى.